الرسم يعطيك فرصة تخلق صور وتعبّر عن مشاعرك وأفكارك بألوان وأشكال، وكل لوحة تحكي قصة مختلفة. الموسيقى تلمس القلب مباشرة، تعطي إحساس وتأثير ما تقدر توصله بالكلام. أنا أميل للموسيقى، لأنها توصل للمشاعر بطريقة أعمق، وتجمع الناس حولها، سواء كانوا فاهمين أو لا. بس الرسم بعد فن جميل وعميق، وكل فن له جماله الخاص.